Ny fomba mahomby <hesitation> hampiasaina amin'ny aspiratera a dia <hesitation> ahilikilika tsara ny <hesitation> vovoka ambagnin'ny seza a dia <hesitation> avy eo asitrika ambany farany ambany any ny aspiratera iny mba misintona ilay maloto marobe ambanimbany agny.